أول حاجا نهز معايا طبيب, مش إذا كان صارت معايا مشكلا وإلا حاجا تلاقي شكون يداويك, تاني حاجا نهز معايا صاحبي هكا يدعمني عاطفياً ومنحسش بالوحدا, تالت حاجا نهز معايا مهندس فلاحي, يختارلنا مكان بش نزرعوا فيها, رابع حاجا نهز معايا مصور, باش يعمللنا تصاور للمكان وتبقالنا تجربا باهيا, خامس حاجا نهز معانا طباخ, باش يطيبلنا.